Algusõh tulõ tetäq väega põh'alik disain tuust, midä sa printiq tahat. Ja kolm-dee printer mõist tuud väega häste tetäq. Tuu om üts väega hää leiutis.